<hesitation> Gne gn- gne fitateram-bahoaky iaho zany mande fitateram-bahoaky io bus zash misy <hesitation> ondroy isagnandro da <hesitation> gne lagniko amzay da magnodidididine telo aly isam-bolagna eo zany satria eo ame roazato sy ar- roazato sy arivo isagnandro zany.